के भी खेल पर, के भी गेम पर पैसा लगौंण सबसे गलत बात चि। यो ते ही श्रेणी मां ए जंद, जेमा जुआ व्हंद। आजे डेट मां मैं द्योखणूं छूं आजे तारीख मां द्योखणूं छूं कि लोग ना अलग अलग खेलूं पर पैसा छिन लगौणां। सट्टेबाजी जेते ब्वोलदन, जेते अंग्रेजी मां बुकिंग ब्वोलदन। त या चीज भौत गलत चीज चि। कभि भी कै खेल पर पैसा नि लगौंण चेंद। तेते द्येखी ते तेकु आनंद ल्यूंण चेंद।